Misy karazagna pataloa ndraika de misy sôrta de misy tonga de zistankôro de misy patalo velondriragna ôhatra hoe andeha iasa de patalo velondriragna mihaja le atao ôtra zao ndeha voaka ndeha amonjimonjy fety de slim regny atao de ôhatra ndray andro mafana andeha vaoka de sôrta regny atao arakaraka fotoagna anagnaovana ananjy.